Dunfeŋolu kono nte ka miŋ duŋ je. wo le mu ňiŋ saba, sabadooroolu ti, bayi jaŋolu. Nbuka pantaloŋo duŋ. nka bayi jaŋolu le duŋ aniŋ dendika baalu. Parisiko wolu le ye nte ňaaboo baawo keebaa lemu nti. Iyoo dindiŋ bayoolu nte wolu duŋ noo la.